Fomba fiasana baffle. Izy io fitaovagna raiky indesigna mampamafy feo. Na fitaovagna maromaro ka. Io fitaovagna io magnaboaka feo biko mba izy regnin'olo maro, biko regnin'olo avy lavitry. Afaka lanjalanjaina feo avoakany. Afaka atao moramora, afaka atao mafy.